Ny kazan-dronono, misy ny ronono avy amin'ny biby le hoanin'ny zanany iny; misy vovo-dronono; misy ronono soja; ary misy koa ronono le avidy amin'ny dokany reny.